जेंना फोस्काची काडी त्या बॉक्साक घासत तेंना उष्णताइ निर्माण करता आनी मागे तांदो फॉस्फोरस वाऱ्या वंदा मेलॉन धावो फॉस्फोरस जात तेंना तो अग्गीचो पेट घेता।